Pallõsi, pruuvgõq sjoo asi umavaihõl ärq lahendaq. Ja ku maq näe, et taast asja ei saaq, sis miq teemiq üte eräpoolõdu vestlusõ ja saamiq niimuudu jälile, minkah asi om. Nii et proovimiq asja professionaalsõ hoitaq.